पैला पैला मान्छेहरु यसरी घरमी बस्ते छेइन । पैला पैलाका मान्छेहरु ओढारम्णा बस्ते छे । गुफाम्णा बस्तेछे । गुफाम्णा बस्तेछे । तेइबेला घर लाउन जान्या छेइन मान्छेहरुले । अब विस्तार विस्तारै मान्छेहरु विकास हुँदै गए । मान्छेहरुको विकास हुँदाहुँदै अब मान्छे ओढरबट अथवा जंगलबाट वाउँछि घरमी बस्त थाले । समाज हुन लागे । अब घरहरु झिक्कै भए । अब घरहरु बनाउन्थाले । पैला पैलाका घर कसा हुने छे भने गाज्जाका हुनेछे । काठका हुनेछे । ठूणाका हुनेछे । जंगलकाटिबट यताउती मिलाइकन अद्देछे । तेइपछि विस्तारैविस्तार घरहरु कस्ता भने ढुंगाका बन्न लागे । ढुंगाका बनिसकेपछि सिमेन्टेड हुन लागे । अनि सिमेन्टमा बलुवा प्रयोग अद्द लागे । तेसइअरिकन फलाम प्रयोग अद्द लागे । यसरी विस विस्तारै विस्तार विकास हुनै झानलाग्यो । र यो घरहरुले पन के हुन लाग्यो भन्दा खेरी वातावरण प्रदुषण हुने रैछ । अथवा ते के भन्दाखेरी यल्ले घरलाई चाइ अलिकता घरले चाइ जलवायु परिवर्तनलाई पनि सहयोग पुर्याउने रहेछ । तर, हम्ले त्या के गी घर बनाउँदा खेरी त्याँको अँ वातावरण बिगाड्डे रैछौं । तर, पछिल्लो समय ग्रीन हाउस भन्ने आएका छन् । ग्रीन हाउसले भनेको चाइ वातावरण जलवायु परिवर्तन हुनलाई चाइ रोक्तोछ । यल्ले चाइ के हुन्छ भन्दाखेरी तापक्रम उत्पादन अद्द दिनैन । तापक्रम बढी उत्पादन भयो भने हमीलाई यो जलवायु परिवर्तनका असर धेक्किन लागेका छन् । तातो हुनोछ पृथ्बि भन्नाछन् । तेइ भएर ग्रीन हाउसले चाइ यो जलवायु परिवर्तन कम हुनका लागि सहयोग अद्दोछ । भूमिका खेल्लो छ ।